Wari wa umbeke wevea maruu kwakia kali kwakamo kao firi so siti au wa saba ukaveshua kwakora ya kashemuka firi humu wa kaili ukatambua kwa utika na umbeke ukame utika na umbeke ukawa wari udosu wa katatu ukawa wevenywa keriko mfiri wa kaana weva ngera.